<hesitation> Karazane sakafo telo, matetiky hit- lafo zany izy io hitako ame toera fisakafoagna andehanako da gne gratin da gne pizza da gne fruit de mer io avao da e vidigny zash gne raiky ame roy aly da misy telo aly da ray aly.